Swa balkun yanda amfane lullah dussumur ko lullah tokghi, ya turanchi ya yuguyi ma soap that’s ghimu ya dussumur wo ghi, yara, bha aya am wo yi, ni ghimu, yara dussinimur na tigh wuru mau, yara fokh na tolo woyi, ya laghna bhikeh woyi, yara tighna migyo kahab khud hob wo <hesitation> nteni bashangmeh tebe man ni ghimu ya pagni amfani woyi, su yaka pagh amfani wo mukori na su paghimu suyet su fokhghi, su dussumur na momnungo awuro kokuma yaka yunni nunga bhali baa dussomur wo <hesitation> lullah dussumur tebe man sab thats soap a turanchi niyi ya tighna yho khakha pagh amfani woyi, akwai bhike bhamu <hesitation> piwe-piwe ghi ba mu yunni a zamani yan zu, su eva, su freshier, su bike lili baris u- <hesitation> su bike bari, toh ba’aya kam ko wo bako nari ba’amun-ba’adussomur ya mum na nungo a wuro. <hesitation> inyer bonsibi gouenati muwa pagni nwong, yuni nwong <hesitation> ba huge ka pagni nwong giminana yagha tebe man, ayaka bom numb bamu ya pagni nwong kun-kunaga-kunaga tebe man ъo su penasum a yamzu a nigeria yanzu suya pag kun bamu aya nza, suya pag turanchi muniye ni kun ni asale kuna sumba ъosu penasum ъike a shaglee kumaga ba tebe man ayer-ayar ka balkun turanchi, kuma nъongsam bi yamba mutram tighe minam Wo su ngyam, a tiga minam nshaglam kun kulung tebe ko da shike nlogha mimilah kulung ba, ndoba mimi, ъilminam a lah kulung amma ndoba mimi har har ba amma <hesitation> yanda bo tram a nigminam khisu nono su bal kun kulata kawai a lah ba, tighe minam kun shaglam kun kulung, so nbonsam giminna yaka tighe kuh dasu pag loosing identity yasum as nigerians ba, ɗom yaka a mimi <hesitation> ъall kundi <hesitation> i will also want to appreciate the government for this privilage that they have <hesitation> administered inyer bongsibi govenati yanda mu a pagni ku a company nwong ъa huge ka yunni a binisum ka tugli nwong tebe gimmina tebe man kisu shaglee ъallkun a muri nzalhasum kulung kuma ka tighe kuh <hesitation> da kun mini shigah a nzumȝa ba tebe man ya yagna kuni sum a nȝumza bo wo munisum ba mu yunni a ɗua, kuma nya balkun ъi bamu swa logni, su nono ъal- wo su yinbisum, wo su munisum bo su kumasum kusu nono su ball kunkulung da su tol kune bamburum ike a nȝah a kun muni yasum ba ya yunna sum kunasum ya yu ya shigna a nȝumȝa amma ъo suya ъalle summa suyaka balleh suyaka balleh ya tigna kunasum ya dobna wo tenne ya sha glina kuma sum a ban bike ya a nda balgi ya ъll <hesitation> thranchi <hesitation> english ъo su penasum ni gimu ni kunasumba amma <hesitation> a dole dole masu pag kun mu niyasum. Kuma su gaba sun amfane, ko da chike ъo nya ъallkun nya hade wo gimna tebe nlogah a mimi kulung ba kuma nyete ba kum bamu suya ъalle amma mu chillog mun wabi ni ba ъalle tighe minam nshaglam gimuyirin pagni kuma nyaka sugle amimi namudonari nyaka paghe amma nya bonsi yamba, kuma <hesitation> kun-kun shaglee <hesitation> kune kullung kun wawu baъalle kunъalyi kun hadi yi wo kun mogho kun a nzumȝa minba tebe man nmoman nunge kun kulung kuma ъo nya balle, yanda mu nyani a ъalle nyaka-mumnungo nyaka mumnungo toh <hesitation> nbongsambi <hesitation> tram wo su ngyam gabaki daya wo su bha yinbam ъamu ъo su dobasum su yaka ъall kun kulung tagwuru wo ya wo su yinbam ala bamu boh nkyam alah bamu boh nkyam abiniya su yaka ъall kun kullung dom nbonsam biya dom, bamu kullung aya balli kunkullung nbonsam biya dom wo lah kullung gabaki daya nbongsambiya dom wo <hesitation> gimu kusu yeri kila kullung dobni dom-dom bari yamba yu tighe ki dobo amimi <hesitation> nzumza mu ya yuni a dua, wo bamu mu ya yunni a dua, wo munisum bari kah log wo kigah ba mashengmeh.